wodi ɓote sosai ɓekkon anda nafu junjugo ɓandu, kugal ha yasi be himɓe ngam vallan sosai ha heɓugo njaudi be njamuu